Men safarga tayyorlanishimdan oldin o'zimga yetarli suv va ozuq ovqat tayorlab olaman va undan keyin yelkanli qayiqda bo'lgani uchun o'zimni xavfsizligimni saqlash uchun bazi bir asbob uskunalani ham olishga to'g'ri keladi.